Ma izy ko karazana laoko draiky eo eo amigny dimapolo akeo satria maro karazana zegny anaty rano akagny ety é tegna maro ko aketo Madagasikara edy ia.